Fete da mangé a ca al e al e ün cunt, andé a mangé al risturant al e ün aut. Lugicament al risturant büte mach le gambe sut a la taula e bon e pöi t'mange e ënvece a ca, a ca dizuma che faze lon che völe e mange lon che völe e sas anche coza mange, però a m'dispias anche a m'dispias gnanca andé al risturant a mangé